<hesitation> Micro-onde zany de juste hoe natao mitovitovy am'lafaoro avao moa zany fa gny anazy zany mampiavaka anazy juste hoe natao hamanà sakafo manintsy na hoe ataontsika hoe misy sakafo fa masaky zany fa n'omaly de igny zany hamanà anazy de hoe amin'ny alalan'igny zany mafana sakafo mba tsy hahataraiky hoe hisakafo na hoe <hesitation> misy mpianatsy handeha de hoe: aaa taraiky sakafo tsika mama mba aleo ketreho amin'ny, de igny zany micro-onde zany famanà hany.